<noise> une amaisha kundyaisili kama ndinunkosi, <noise> ikipindi kingatama kama ujango <noise> pindi natama kalujangu ndive hisi kama ndinimikosi, <noise> kwasabu kila mipango kindiapangaka <noise> upange imbombo iji <noise> najiluta sawa numpango ukupangira <noise> wisiwe nuwuli nilisakile upanga apa wita apa! ndivombe nde ndivombe nde ndipatie ihela. Lakini apaikwisa unino, isaka tofauti nuwusakuwe <noise> au ivomba tofauti nuvusakuve, ukavomba ilabda ikyombo ikifurani uvikire munyumba, apagwise une uvuna atolile isisiri kisiri uve nakuvulili, ivi umunu uju ndirinukosi muki? au ndialolile sivi, au ndyasakwesi ivi wiwona ijibu ijibu nawipata, lakini ndyendila kula aisha kala ndihata nikweli junekana une ndinunkosi, umunu ujwi, sio jenafasi jame, unaona lakini jojisika amala unkosi ukwe ndive ndita. <hesitation> Yehasaka mande ndikawa ndikujivona kabisa inzi jakuta unu ukwepukana nunkosi ugu, au kwepukana numunu uju ndaka ndikujivona inzira kama, jakwepukana namatatizo kundrinagwe, <noise> yaani ndikawa ndikawa kujivona kabisa, ukuti unkosi ukwisaisi, kukunyuma maoko kane. Na nikweli, ndeve ndekire pala ndikona, yaani imipango kundipanga une kama une kama une uvikwisi ipangula napali, maana ikyene ningasaka ukuta eti saizi nukwa ndivomba ikinikiniki, wiwona ufanikiwe, isaisi ndukwa ndivomba ikinikiniki, wiwona ufanikiwe, tofauti nupundekele nujangu, nakweli ndipa ndikupata imikosi kwasabu une ndipangili wese kuno wunakinde, ipanga pawusimuka ila uju ndiutandege une atia aaha! une nandile ukula utukwa, ndinokuvomba iki, kwahiyo kiwa kwane kama ndomikosi gyamaisha ndomana kawa namaisha kama ndinamaisha gavugumu sana.